Mijery film mampihomehy no mahafinaritra ahy kokoa. Ny antony, mahasalama no mitsiky, mamoaka hormone zay hozy izy ny manam-pahaizana rehefa mitsiky ianao, izay ny antony anankiray itiavako mijery film mampihomehy. Mampalahelo ndray izy tsy de ankafiziko loatra satria mamoaka an'le anina m- négatif be aty amiko, ny filma mampihomehy mahafinaritra ahy.